Ndikka mi dagga min tan, ngam mi buran marugo deitaare, amma to mi daggi be nganyo am, o beddan torrugo am masin.